مازايا الشهرة، أن الشهرة تفتح لي أبواب كثيرة في مجالات مختلفة مثل إعلانات عروض بتأثر بالناس <hesitation> بكسب من خلال رعاية-دعاية وشركات وعيوب فقدان خصوصية ضغوط نفسية <hesitation> العلاقات بتكون غير صادقة، باختصار الشهرة لها جوانب.